Owoyima ghon ghon abiminiwe galgo sabau aniwina adenoseleba at opa ugsamuvn <hesitation> omanimeigo oga ghon ghon odavana odanawehie namigona ghon ghon <hesitation> ami anodanoramigo ova ogayere obohimuvodeo oghmaze oseyebutavanqua radiome qanigonka <hesitation> ohienbahuavodio oshe ozeonodava odiakake olgoye yoma eghon ghon <hesitation> omioma ohinivamiesi oghon ghon sia <hesitation> because <hesitation> onigayobo uhoma vanisi ovyea isega basimu omi ghon ghon si nahiqamobor niyedioyemara odi obeyemarafui eyegamao asoronyan gonama adiyohama <hesitation> emehin so oan asonayadioboyamira <hesitation> igo enigoni esha ghon ghon gihie anfico mudoo ogawieki mere oga apasio ocomiyo oekda omi vo ono ghon ghon senid idadi motor niyedi oboyamira because agogaomiruku gaya oasae animiwe <hesitation> aeanmagohi oihie ghon ghon but agava ara aghon anwoye radidadi motor awomhnya <hesitation> awodamewia awoun <hesitation> akpamiyola aworia we eghon ghon awoye because agihiga nanamini goni omi aropa egae anofiucoyodugorani omume shiyedicolaga oa ghon ghon se because aberiyao nimagatamave omiopamini onzard e igoju odi ani <hesitation> ohiyewe a eghon ghon <hesitation> uwopa iguo semun edanoselebua hetawe edunio avatie emiguose nimuhn edie e ihie e dasoro self iguo nisiyao animilguoya wwga amuraganishaga oseyemumoneree anosebua iwosa osimuhn ozeodivan iguo oyoma ghon ghon oda soeyehi ghon ghon ni vngadiobohi <hesitation>